Ta mari ambition kam, aɗa mari haaje, aɗa mari ɗatal ngal tokkata, aɗa mari ñiilo ngo gatta, dow ko ngiɗɗa keɓa jaango, gano ambition e vooɗi sanne.